افضل قضاء ليلة في جبل، لان الجبل يوفر هدوءا وجمالا طبيعيا مزهلا ويمنحني شعورا بالتحرر والارتباط بالطبيعة. اما البقاء في قاعة عتيقة فيمكن ان يكون مسيرا للاهتمام لكنه قد لا يمنح نفس الاحساس بالسلام والطاقة الذي يوفره الجبل.